<noise> आपन ने एक कमरा की दीवार बनाईऔर दीवार बनाता बनाता आफ़न से एक गलती होगी। ओर <noise> ऊ दीवार में आपन ने पोल रा बा दियों। तो ऊ पोल असा भी बारों लागे गो या आसा भी उमें ओर कीड़ा कांटा भरबा को डर रेवे। अर जसा की सांप ही भरा गयो ओर आपन ये काट लियो तो आपन मर जंगा। <noise> मर बा से बढ़िया तो आपन ऊ पोल रियो जीनिये बुज दा। अनंग उनंग से रेत को जुगाड करांगा। ओर रेत सीमेंट ये मला के ऊ रेत और सीमेंट का मसाला से पोल ये बुज सका।